Ñaamanngitori ko sonndu raddooru jamma. Ine jogii gite ɓutte ballooje ɗum yiyde jamma. Waañata ko geɗe tokoose, kulle tokoose ko wayno mbeɗon Allah en, e koowobbe en ndiwooje jamma. Ko ɗum raddata.